komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum við

kvikmyndina hvítur hvítur dagur eftir Hlyn Pálmason sem var frumsýnd í síðustu viku hingað er komin Heiða Jóhannsdóttir vertu velkomin takk hvítur hvítur dagur

önnur mynd

á eftir Vetrarbræðrum sem gerði það gott fyrir tveimur árum Ingimund sem missti konuna sína fyrir tveimur árum hefur verið í sorg en er nú að gera upp hús fyrir dóttur sína og dótturdóttur en

gruna að kona sín heitin hafi verið ótrú og við fylgjumst

verða heltekinn af þeirri tilfinningu já þetta er í

köstum okkur inn í líf manneskju þegar hún er að glíma við gríðarlega sorg og áfall og fylgjumst með hennar viðbrögðum myndin er mjög markviss í því hvernig

Ingimundi í gegnum mjög flókið ferli til dæmis í byrjun myndar er mjög óvenjulegur formáli þar sem fyrst er slysið sýnt síðan tekur við bara

af húsinu sem hann er að gera upp við sjáum við sjáum í raun tvo vetur líða þannig að að við vitum það að hann er búinn að

fyrirberast í sorginni til að skýla sér frá því að takast á við þessar erfiðu tilfinningar en þegar hér kemur við sögu þá er eitthvað að hreyfast og það má segja að við það að hann verður áskynja að kona sín hafi verið sér ótrú

allt upp fyrir þolmörkin hjá aðalsöguhetjunni já myndin er mjög vel hugsuð það er greinilega pælt í hverjum einasta ramma og allt aðstoðar við að byggja þessa sögu upp já þetta er bara meistaralega gerð mynd til þess að gera svona ljóðræna þá þarftu að vera mjög flinkur standa undir svona víðtækum ljóðrænum heimi eins og hann hann er að birta okkur í þessari kvikmynd þetta fjallar að miklu leyti um karlmennsku og við sjáum Ingvar í hlutverki

lengst framan af og það er ofboðslega fallegt samband sem hann á við Sölku dótturdóttur sína

er alveg stórkostleg í þessari kvikmynd og það er greinilegt að Hlynur er alveg á sérstökum stað hvað það varðar hann nálgast þetta af gríðarlega mikilli alvöru og hann byggir í raun og að vissu leyti er hann sögupersóna sem við höfum séð ganga í gegnum íslenska sagnahefð mjög mikið eins konar Bjartur í sumarhúsum sem bara svona bítur á jaxlinn og svo í raun taka einhver

hann er samt marghliða því hann er í raun að reyna sitt besta og tengsl hans við dótturdótturina eru það samband sem samband hans við sálfræðinginn það er þetta er sú manneskja sem hann tengist og sem gefur honum ákveðna mótstöðu gagnvart því að vera tilfinningalega lokaður eða

eða bara dónalegur þannig séð og samleikur Ingvars e og Ídu er alveg frábær maður sér einmitt þessa miklu ástúð sem er á milli þeirra framan af myndinni en síðan svona verður ákveðinn vendipunktur

þessa persónu sem hefur verið full af ástúð og væntumþykju og hann birtist okkur sem hálfgerður harðstjóri líka já einmitt og hann segir á einhverjum stað í myndinni að hann sé nú hálfgert skrímsli þannig að það er verið að takast á við svona persónuleika og hegðun sem er hann til dæmis beitir bara hreinni hörku til

að halda sönsum sem fer síðan út í offors og það má segja að þessi harka hún er samt til alveg gríðarlega mikillar

skoðun á harðstjóranum mjög merkilega og

og flotta í myndinni og sko Ingvar e og hans túlkun á persónunni sem hann átti þegar maður les sér til um vinnsluferlið mikinn þátt í að þróa og móta að hún er í raun

algjör lykill að því

að gæða þessa persónu lífi og líka að sýna okkur allar hennar hliðar vegna þess að hann er svo tilfinningalega nálægur og við tengjumst þessari persónu og skynjum hana alveg gríðarlega sterkt myndin kannski líður fyrir það eins og þú nefndir að þetta hefur verið algengt þema meðal

eldri karla sem eru svolítið krumpaðir og eiga erfitt með að tjá tilfinningar en þessi mynd er svolítið sér á báti hún er sér á báti sko hún hún í raun er að svona eins og við höfum verið að ræða hún hún skoðar þessa persónu á mjög afhjúpandi hátt og þar af leiðandi gagnrýninn hátt og að sama skapi þá erum við líka að staldra við persónu sem er karlmaður að takast á við erfiðar tilfinningar og það er í raun gert á svo að ég myndi segja að já þetta er bara mjög flott nálgun ég heyri að þú ert hæstánægð með þessa mynd kærar þakkir fyrir komuna Heiða Jóhannsdóttir það má lesa nánar

Heiða hefur um þessa mynd að segja á menningarvefnum ruvmenning punktur is ég vek athygli á því að við verðum ekki í loftinu á morgun út af landsleik í fótbolta og svo er ekki þáttur á miðvikudaginn út af stefnuræðu forsætisráðherra en við verðum á okkar stað á fimmtudag verið þið sæl